كنت أحب مادة التاريخ كثير ،كانت تجذبني الجصص الجديمة والأحداث المهمة اللي بيها ،حبيت أتعلم عن حظارات مختلفة ،كل درس كان ينجلني لعصر جديد ،وحبيت كيف الأحداث تتداخل مع بعضها ،شعرت أن التاريخ يعطيني فهم اعمج للعالم اللي أنا عايش فيه.